Kiin sɔɔ wa de la nasaa lɔkɔ n de e ti solemiisi maalɛ e. A de la su'a ti ba tara ŋmata tiisi bee dɔɔrɔ dɔla la nɛra n tari e tuna puan. A de la lɔkɔ seko n tari kaam tuna. Fu ni da kaam iŋɛ a puan nya di'e e ti a laŋɛ. A san laŋɛ ti fu tari e paɛ tia la koo dɔɔ la tagelɛ zi'an beene ti fu boti fu ŋmaa la gee nya laŋɛ e a wan suŋɛ ŋmaa ŋwana naana bo fu gee ti daaŋɔ kan bɔna bini.